يوم ثاني يبدأ بفنجان قهوة في الصباح بعدين اروح اتمشى في الطبيعة واروح لجامعتي ،وبعد لما ارجع من الجامعة اقضي نتغدى انا واهلي واقضي وقت معاهم ونضحك سوا، وبعدين بعد العصر استمتع على مواقع التواصل الاجتماعي واذاكر دروسي واشاهد فيلمز